بإمكاني التخلص من الفقر، لأن الفقر يسبب معاناة كبيرة ويأثر على حياة كثير من الناس، ويمنعهم من الحصول على التعليم، وحصولهم على الرعاية الصحية، <hesitation> وبتحسن ظروف حياة ظروفها، الحياة للكثيرين وبتكون فرصة أفضل للجميع.